<noise> पाकिस्तान भारत से चौदह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालिस <hesitation> पाकिस्तान है बनाना में सबसे बड़ों हाथ मोहम्मद जिन्ना को थो। जानिए कायदा हाज़म के नाव से भी जानियों जावे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमान काने अलग देश बनाना की इच्छा जाहिर की थी। इक काने उने आंदोलन भी करिया भूख हड़ताल भी करि और लॉर्ड माउंटबेटन से भी सिफारिश करि भारत है उन्नीस सौ सैंतालिस में आजादी मलबा के टेम पे पाकिस्तान है भी भारत से अलग करके एक अलग देश बना दियो छो जानिए पाकिस्तान नाम से जानियों जावे। <hesitation>